מואססה אלח'יריה לי כנסנדהא היא מואססת אמן דיאַל אטְפאל חית כתרכּז עלא דעמ אטְפאל לי כתעיש פ־ד'ורוף צעיבה, כתקּדּם ליהום תעלים, צחה ופורץ באש יחּקּו אחלַאם דיאלְהום, כנשוף אן אלהדף דיאלְהום مهم בזאף חית אטְפאל הם מוסתקבּל אלמוג'תמע ולאזם נסעדהום באש יכּבּרו פ־ביִאַה צחיה ואמְנַה, הדא כיכלִינא כּלנא נעישו פ־עאלם אפדל ואכתר עדל.